Toh tuuri ɲyaŋey day kaŋ ay ga bay, i ma ga baa gumo. Ni di day Mili goono, ni di Bulaŋga goono, Booyi goono, Malaga goono, Garbay goono, Jitti goono, Kwasay goono, i goono ni di Maŋguro goono, Goyba goono, Bulaŋga goono, ɲga nooya Kashinmiya goono, i goono day ni di hayo goono, ikulu tuuri ɲya yaŋ no day kaŋ bor ga bay. Zogale ɲya goono, Gogo ɲya goono, ikulu tuuri ɲya yaŋ no. Ni di hayo ɲya goono, ni di ikulu ɲgay no kaci tuuri ɲya yaŋ kaŋ day bor ga ne i se tuuri ɲya yaŋ. Kwarji kwaaray ɲya goono, Gamfada goono, ikulu tuuri ɲya yaŋ no ni di ɲga nooya Karaw goono, Sabara ɲya goono, kokorba ɲya goono, Buuma ɲya goono, ɲga nooya hayo ɲya goono ikulu tuuri ɲya yaŋ no kaŋ bor ga bay. Sabara ɲya goono ni di ikulu tuuri ɲya yaŋ no kaŋ bor ga bay Zam-tuuri goono, ni di hayo goono Bulaŋga goono ni di Loolay ɲya goono, ikulu tuuri ɲya yaŋ no day kaŋ bor ga bay kaŋ ciya tuuri ɲya yaŋ. Ni di ikulu tuuri ɲya yaŋ no kaŋ i ga goy day i cire ni ga gwaro ka ma kaani ikulu ni di noodin mono i ga gwarandi ka ma i biyo gwaray ra kaani.